De laha ohatry zany anao hagnano gym a, de ianao zany tsaratsara kokoa anao mikrôsy tsimadinidinika aloha anao alohan'ny anetsehanao vatana na mi-trotine sur place tsy mampagnino aby lafa mampietsipietsiky anazy avao alohan'ny agnetsiketsehanao vatana.